Eskanri limentkə este ninare ninasə saludable kinirawbuen ktinina rox wenx este siwinilə kachenilə este chichanarakw chuwenina wenila sknat wek snatus esign atura yinirabuen etirakne diferent titalabuenlansh anchilenguwalon lank este taldaw wawen skin, chedilon yidab stentechini palan welanzi na grate sabor graterina estere nutrient nan chirawen nan chirawen shina nara wen tereskna yiternawera tegugakelan skewin, wshantilan dii gawan si gak natoset chiguin shantalafort famonina wlatalcheza tulan komid to este tolokod yegbze to chanlo togala llan to loo llyish, chechengakan parbuir law segnategui kwandaraeni restegartun xbitaminini poxes sikna chiria musgui, chirson wenchi este rilalꞌwen enchi pornina grateni fuers naꞌ especialmente nirabuein skadrechi ok granin ontepor narak naset buin tachireriato buini'.